O piso io zane, ty fahatreavako i piso io zane, ty re ty arete mpahazo aze noho karazarazany manahike amboa io avao. Satria itovy ak-itovitovizany avao zane, mandoa ka re mivalamba reky naho ka misy raha tsy zakay, mandoandoa, ano. Misy aza ty ilae mihintsa amin'izay ty voloy fe tsy fantako ty e mampihintsa ty voloy aloha fa sarotsy ty havandy.